भूकम्पकी त मु डर मान्नो छुँ भूकम्प भन्ना साथ त । केई की भूकम्पले यो संसार हल्याउनो छ । पृथ्वि त गड्याङ् गुडुङ अद्दो छ । पुरै चिरासिरा पाड्डो छ । घरसर भत्काउनो छ । भूकम्प भन्ने बित्तीकै मु त २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्प सोच्चो छु । केही की त्यहि दिन त ठूलो भूकम्प गया छ्यो । त्यही भूकम्पले त पुरै नेपाल भरी क्षति अर्या थ्यो । झिक्कै मान्छे मर्या थे । ८/९ हजार मान्छे मर्या छे । यो भूकम्प भन्या त एकदम डर लाग्दो हुनो छ । यो सोच्च पनि सोच्च सक्दैन । यो आउने बित्तीकै कन्नेइ कुणा अर्‍यो भन्या अब गइहाल्ले होकी भन्ने डर लाग्दो छ । भूकम्प त एदकम डर लाग्दो हुनो छ । त्यही भएर मु एईका बारेमा सोच्च पनि सक्दैन । भूकम्प भयानक लाग्दछ मुखीलाई ।